बटाट यी अशी भाजी असता जेतून खूप कार्बोहायड्रेट्स अस्तात। यी भाजी वेजिटेरियन आणि नॉन वेजिटेरियन सगळ्यांगात आवडता खूप आणि तेचो उपयोग खूप श्या वस्तुनी जाता। योह बटाट समाज उकडपाक जायो झाल्यार पैली इल्ला पाणी घेया तेतून हळद आणि मीठ घाला आणि बटाट घालून तेका खटखटो येयसार तुमी दोवरा आणि माश्या टाइमेआं सुरी नाल्या चमचो टोपुन बगा तो अजून घट असा काये मव झालो तोह।